Poaj tuku ka u an siu-sia len ba revan habulungan ne rim, ri la ru be ri tena celebrate e ru a <noise> Krismas tara sia pinapo. Poaj ti ka u lam han a pinapo, ba a bos jia jip ni han a pinapo hangok ne nu hagum tara komiuniti. Lam la mum be lam na miting hamas a nam. Poaj ti miting u lam, be ru haso tal ner a min hakej ien, sah te-sah te na kat elam tara poaj tena celebrate me ru ka, Krismas. Poaj ti ka u, miting hakap u, kat er a min hakej, ba sia katun takai no, hakei nu walima ias takai no be borbor o no. "Hakej tagoan ien, lia mangil e nouk, sisia, je ri e susa er a sia katun tara sia grup, tara sah eri ien pinapo eri e ka mer a tolim a group. Eri e susei e ru a sisia tariri, te la boi nou eri Kat a no, mes u lain, "mei ta raeh u. Ri hala tun e ru bor, be iau te la manin a katun nien te la nam, be ri hovot te bang eru iau ien i pinapo." Kei ba revan hovot e kat ar be hat ner hat er e jon momoa. "Raeh e no hakej u raeh ien. Ri hovot mas, ri hovot jin bang er a katun nien, tara sah ri, masal has u kekerek tariri mei ta bababang mea katun nien, katun te kakat hare ne ria ru a katun te bibilas hare ne ria ru a katun turu ka ien, Krismas ien." Ka no nah, be ru e hat hamas ar, "raeh e no, ri e jimou maron o ro ba katun nien te ngal manin i pinapo." Poaj ti borbor hakap panahas u, a han a pinapo kat hamanas, jimou hamas e na ta maron, te sep sila mia ru a rako, be ru te hol er u, balus tanou be la nam. Kat tal er a min ka nah, sani, min maron tal ta jimou mea ru a moni kova min, poaj ne ru hat nin revan mas sep er a moni te kajen no, revan mas kumin lu ri kopu. Poaj ti kat mea ru a min ka nah ba moni tun hamas a no, be ru hala hamas e rin moni, ba katun nien la hamas a nam. Poaj te sot panahas u i pinapo nah, <noise> masal hovot u kekerek ru kai momoa. Poaj ti ka u ru nah, be ru e babang hamanas er eiau a katun, katun te bababang ku e rea ri tara min hakanah e nah, ngok hamas nia masal u mata tariru. Ru nah kikisal kuru. Haso tal ner a mij hasoku tanou be iau has e nah soaj sem a min hasoku tanou nah, min ka ien, ji kurutiloun a mij kekerek ien mij ka mij minmin haraeh ien. Poaj te molmol meiau masal u kekerek e nah, ba sia katun e kat hamas wa no heh. "Aih, ri mas hala poaj te hala me ru ri a katun nien, ri mas kat boi ru eiau ta ji tamer, la poaj me nou u." Bu mes u lain rangat ar, "tuhan mi ya iau yen, lehan jia ien ku sukut." "Katun be tuhan ku mi hapal e nah." "Hapal ni yah?" "Pal tena pipita hovot e riri nah te sol e mua romi a, ba a town." Kove mei, ji pinapo a ji limut tariri. Ka hamas a no nah be ru e hat hamanas er masal te gagalas ar, mi na galas a mu. Galas ar, galas ar, kat er a box